ඔව් මං හිතන විදියට ගවයින්ටයි එළුවන්ටයි තමන්ගේ අයිතිකරුවන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් විට ඒ සෙනෙහස පෙන්නන්නේ අයිතිකරු ළඟට එද්දිම ඒගොල්ලෝ ඒ ශබ්ද නගනවා. ගවයෝ නම් <hesitation> උම්බෑ කියලා කෑ ගහනවා. එළුවෝ නම් බෑ බෑ කියලා කෑ ගහනවා. ඒගොල්ලෝ ඒ ශබ්දයෙන් ඔවුන්ගේ අයිතිකරුව හඳුනා ගත්ත කියලයි එයාට සෙනෙහස පෙන්වන එකයි කරනවා කියල මං හිතනවා.